خطرا كان كاين ان ميزيسيان قاعد هاكا في داره ، حتا سمع ان تري بون سون يجيه ، ماين يجيه ؟ يجي من الغابة ، هو علاباله بلي البلاصة لي ساكن فيها في الغابة مكانش اللي يكون هناك ، مكانش اللي يروح سيرتو في الشتا و البرد في الليل مكانش اللي يقد يريح في الغابة باش يقعد يعزف ، سما قال ندخل و نشوف ، سما قال ندخل و نشوف ، كي دخل يشوف ، لقا بلي كينة الة ، كي درب فيها ضوء القمر وحدها تولي تعزف ، ما عرفش السر تاعها مي داها معاه للدار و خلاها ، بصح من نهار اللي داها معاه للدار ، لقى راسه ولا يخرج واحد المعزوفات غنائية مكانش واحد كان يخرجهم ، فريمون شابين ، ولاو يعجبو الناس اللي يسمعوهم ، حتى واحد النهار دخلو وحدين يخونوله الدار تاعه و داوله هديك الالة ، و من هداك النهار مشاتله هديك انسبيراسيون تاع لغنى ، و من هداك نهار اعتزل لغنى و بدا يقول للناس بدي راه عنده مشاكل صحية و مشاكل تاع سمع جيست باش مايقولهمش الحقيقة مور قاع هاد الشي